Ley ŋaloma ka, jasi fu cilli deebe e sapo. Ka miɗo naba dow reso sosiogaji. <hesitation> satuji ana wawi wadde here ngaji diɗɗi tati. <hesitation> maa sahaatuji du aɗa burɗe fay leruuji tati. Ana waawi yahde nayi. Ayyi! ɗum wona huunde heñaade.